Andõstaminõ om ju sääne asi, et sa piät tuud esiq mõtlõma, kas sa suudat tuud tetäq või mitte. Vaihõpääl juhtus asju, midä sa ei suuda andõstaq ja esigi ku sa andõstat, sa ei unõhtaq.